Hagire kindo kimo bachiraga kisheji, kisheji ndegekiboni imenishirii mingilye kukumbukieye koni mwisele ni kila kinu ni misele mingi iryee, nani yeki voni mlimchagalii nawaruochi navakokishe hiyo kwakivona mpagali haili kindokiali maifomia, ndesala kuveaa ndesa haili maifomia msiba ine familia inyo kama kindokikoshwe dukye tisha kukaa- kukavona nyamato ntagali, vaile nsirihii ningebongerekishe yekyo na keni nikagenda ndapo nitakuwa na wikendi nilioku patiakwa anjililia kufulika ina maana idunge msireto ni manya kindokiakeni vandu vachilee lakini kileokeni.